د کال د دولسو میاشتو نومونه په ترتیب سره داسې دي: جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اګسټ، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، او دسمبر.